Tàngoor am na lu may yëg ne man tàng naa ba damay jël wantaay, lu mu sedd sedd sedd sedd ba ma sàngu bu yàggee damay dindi càngaay bi ma jël wantaay ma uppu, waa ci man.